Ny fomba fifandraisan'ny biby kely, raisitsika ohatra zao ny tantely. Ny tantely a,manana ambaratongan-drafitra mazava tsara izy ireo. Ny mpanjakavavy no manatody ary misy andiana tantely ndray m- mikarakara an'iny atodiny iny. De misy ndray ireo tantely, mpaka mamin'ny vonikazo, izay anamboarana ilay tantely ohanintsika iny mihitsy. Ao anaty tranotantely anankiray zany de tsy maintsy misy ireo ambaratonga anaky telo ireo hoe: ny mpanjaka vavy ,ny mpikarakara ny atody ary ireo mpaka ny maminy eny ivelany.